گرم ہوا دا غبارہ اک قسم دا جہاز ہے۔ جو اک وڈے ایلاسٹک بیگ دے اندر ہوا نوں گرم کرکے اڈدا ہے۔ جس نال ایہ آلے دوآلے دی ہوا نالوں کٹ سنگنی بن جاندی ہے۔ یاتری ہیٹھاں لٹکدی ٹوکری جا کیپسول وچ سواری کردے ہن۔ اتوں اک ملکن شانت اتے پینورامک <hesitation> دریش دا انبھؤ کردے ہن۔ جس وچ زمین توں آوازاں سنن دی سمرتھا ہوندی ہے۔ ادھنک گرم ہوا دے غبارے سرکھیا وشیشتائیں نوں شامل کردے ہن۔ جدوں کہ انبھؤ رومانچک اتے رومانٹک ہو جاندا ہے۔ حالانکہ ایہ یاد رکھنا مہتوپورن ہے کہ ساری اڈان وچ کجھ جوکھم وی شامل ہوندا ہے۔ ہوا نالوں الکا سدھان مطابق گرم ہوا ٹھنڈی ہوا نالوں کٹ سنگنی ہوندی ہے جس کارن ایہ اوپر اڈدی ہے۔ اک ٹوکری جا کیپسول ہیٹھاں لٹکدا ہے یاتریاں اتے گرمی سرُوت نوں لے کے جاندا ہے۔